Izaho aloha mbola tsy nandeha nitsidika firenena mihintsy hatrizay niainako e, fa ilay fianakaviana akaiky anà tetsy izao no efa nitety firenena maro, tany Aostralia, Liban, Dubai izy efa nandehanany daholo